Ko njam golle ndiyam mi njeyii no moƴƴi ko baaliiɗi ngal waɗa haɗiiɗo e keewɗe ngal. Mi njeyii ɗum to keewal nder jaangol ngam ɗum waɗaa cuɗiiɗo ngal.